باش تعتاني بالغرس وبالنباتات لي كيكونو في شي بلايص لي كيكونو مغلوقين أول حاجة خصك تسقيهم بشكل منتظم، فهمت، متسقيهومش بزاف، ثانيا تشوف واش كيصلحو يعيشو في المناطق لي كيكون فيها الظل أولا خصم شي شوية ديال الضوء د الشمس، مرة مرة تخرجوم للضوء د الشمس، ثالثا دايما خصك تأكد من التربة ديالم واش - تحاول مرة مرة تضيفلم التربة، وتزول داك الحاجات لي كتكون عالقة وكذلك ديك الأوراق لي كيكونو ديجا ميتين...